ابھی مائیکروویو جو آیا ہے، مائیکروویو سے ابھی ہمنا ایسے جو بھی کھانا آونا، جو بھی پکانا آکانا، وہ آسان ہو گیا ہے۔ پہلے کے زمانے میں سب گیس پہ زیادہ ڈیپنڈنٹ رہتے، ابھی ایسے سب مائیکروویو میں کھانا آونا ڈال کے پکوا سکتے۔ مائیکروویو ایسا نئیں کہ پورا کمپلیٹ ریپلیس کیا گیا۔ جیسے کہ جو اس پہ نئیں بن سکتے، اب کسی کو کیک کھانے کا من کرے، یا پھر کرسپس بھی کھانے کا من کرے، یا پھر پیزا ویزا، جو بھی برگر ورگر جو بھی چیز ڈال کے کھانے کا من کرے، ان سب میں یہ مائیکروویو زیادہ ہیلپ آتا۔ فریج کے مقابلے، اپنا گیس کے مقابلے، مائیکروویو کے سارے ہمنا ایسے اچھے سے، جتنا ڈالنا ہے، جتنا کرنا ہے وہ کرو، اور بس آرام سے اس میں ڈال دینا۔ کچھ دیر میں اپنے آپ بیک ہو کے آ جاتا۔